Lu misi di giugnu mi fa pinsari a la fini di li scoli, l'iniziu di la stati, li campi ca nun sunnu chiù virdi ma sicchi; di jornu fa càudu ma di sira ci sunnu ancora temperaturi chiù frischi. S'accumìncianu a fari li bagni a mari e li famigghi ca si lu ponnu permèttiri, si trasfirìscinu a la casa estiva.